ايوه الفن ممكن يكون له تأثير سلبي على المجتمع في بعض الأحيان إذا كان الفن يتناول مواضيع تحرض على الكراهية أو العنف أو ترويج لأفكار سلبية ممكن يؤدي لتأجيج النزاعات وزيادة التوترات كمان بعض الأعمال الفنية قد تؤثر سلبا على الصحة النفسية للإنسان اذا كانت مليانة سلبية او يأس.